مره لمن كنا طلبة، كنا مسافرين بي لوري، كل الفصل راكب اللوري ده و شايلين معانا حلة عدس كبيره شديد و في السكة اللوري وقع في حفرة، في اللحظة ديك انا كنت واقفة جنب الحلة، فوقعت جوه الحلة.